أول حاجة نحاول نفهم <hesitation> نمط الحياة اللي يعيشو بيه الناس في الوقت هاكايا نحاول نندمج معاهم ونتعرف على الأهداف اللي كانت صايرة باش نجم نتأقلم معاهم، كيف كيف نحاول نستغل المعرفة متاعي بالتكنولوجيا الحديثة في العصر متاعنا ذويكا في ونقدم أفكار معنتها في مجالات بسيطة كما الحواسيب ولا الذكاء الاصطناعي ولا الاتصالات والطب بطريقة تخلي ال <hesitation> التطور يصير أسرع شوية.